اكثر لغة اجنبية اتمنى اني اتكلم بها هي اللغة الانجليزية. عشان هي لغة دارچة وعاميةوعالمية كمان. يعني كمان هي لغة مهمة في حياتنا العلمية والعملية وصار كل الناس يستخدمها. وفي اشياء كثيرة في دراستنا وشغلنا مرتبطة باللغة بجوة